اه ها هو هاني داك الخير اني نكون رياضي ولا فنان مشهور انا باش نخير اه اني نكون رياضي مشهور على خاطر مليحة لصاحبي وفيه الحاجة هاكا ماحلاها وبعيد على الحرام تفيدني انا شخصيا يعني حاجة كتكون الواحد اما بالنسبة ليا معنديش خلاص